Oimeko jeta oyoavɨ kua masa reta pasta jeisupeva, jare yaikuatako mbae tembiuko yayapota kuandiveva, jkurai yaiparavo mbae tembiu peguarako oyeapotava, öimera ou yaguavaera